Assalamu alaikum usame ndaru tik thena dat zara mare dar hakuri mere eh ya ya shugaban dara ma shikara me kura ma ya hakiraira alhaji abbase ma kurah eh ya dugh jzagwaɗa ko wakhana khun kinda kino tsitsa ngiɗe un gwuzma ngik wakhalats kinde khiɗikenn fa natsa kwar yanzu hakimiye shugaban ndu gudufe toh man kokari tera inta giɗena men kinda in gwuze tsitsa lavan khidkino mana mana kinde vuka ya da manga ka lara khiɗi kine usugame nut shik nuv hakiminda njigaka daɗi ngiɗa da yane toh tsitsa shikna ghir sere men kokari in gwuza to peg jza gwano annakinde digan anakinde wurana wura nda ngiɗa imbe toh nga kanne ji daɗi lenlen biy ngiɗa nku khur-kisk bi ngik wakhala yuwe ngik wakhala ngiɗo ti kar amma de pegkindo gika da men gakinda man wahala tikara biyo tsitso tikara dajo kinda da wuɓo mana man wude to tath tatheme tsiyan tsiya lavana ngiɗa kinko kis na dara wura wur kinde da pega ziɗa ngiɗe peg fa digokho da uso dugokho de tughuno to tath tathame tsitsa yakhana yarwa ma yakhana yarwara. Ma ya zik zikan la yarwura kinda ra ma ya doctor ghuzhe ra ma ya allaji modura ma ya engineer bello na usugane tath tatha ma usugam. e kuya zik gikan in gwuza da kurku kur lavo da tsin taitare kure in pega. Peg pegghah mere kure da do kur da vuk hakimi ye ɗabu khakire kuma da ruk shike niya niya niya ava ya pegakho niyta ta wura kisk tare in khub khub wahala tare in gida kare tsitsa <hesitation> gi4ata kinda za kiraghano ngik damuwata kinda tsita kira gho yanzu ya walano dath nuf pega ɓufa vuk krikho toh natsa giɗa kinda in pege tsitsa vennderene digal kinda da riwagha ai to riwagho nga nda bit bit <hesitation> bits tsib tsitar za za kira kha biya lugra biya nɗuwa kinda da <hesitation> da ringha de da lugra ai da usah toh tath tathe me ya doctor ghuzhe ya engineer bello wa ma ya allaji modu we tsif tsi yane dugo kar vuk khakimi ye av yan nnugwaso ava ya yakhana in pege na itar da kis tere wahala giɗa in ghuɗ kise zinar kwab pul khayo ziya wuɗa wur digino waklalats vinda tath tathame ya shikindo da doka de vuk shike yana tuwa in voyen ai yakhar in beje na itar digal vik gidata tare. Shice kha da dun daghana zige yajgila shike khan dugo kinda nda vaka kha ghirara dig mitse na tath tathe wanalats kindi ngida gwuza ti ghire kwaɓ khayo wahalata kinɗo du wayo wahalata kindo toh da tsifkho da vuka gomno niya niya niyam nniva ya khara nigh nik shike niya niya niya nuf yaghanane bitsga da mbuladu mbula tsitsa na tsitsa nga rabiyama naken da digalka da vak gita kindaa ziɗa ngiɗa peg fa ziɗa ngida pig tera tsitsik tikaroma kha gato gato biyo yuwa ngakha da gata gata biyo jzitsi so ude kha tighagho kwar wurna khiɗi kine inne amma da giɗuk gwuzna ta nga nga gwuz da digalda ghaya biya tta da chib biya fa tath tatha toh grak yare khana mitso tsiya dalo yanga ba shikan da biya ndar vugha gha nder khina mitse khakuri daman kha fa shik da shik nu ude ngik wahala intsin tsitsi lara khiɗikere ka thum sir da gare niya niya yara talakakha ghwa ghwar ude ya shike ai toh ya hakimiye kokari ya ghrar ma ya musa abbasra ma ya babawora tsitsi yam fa ma ya ndujmra ma yaa. Duk iya war digh ar tsa bitsa gaka fa dagh war daghsir tsitsiya mfaya bamango na kura kur zih zikan tighina gwuzva ah bi gwuzu <hesitation> ah ba gwuza man tsiya ɗagh sar tere siya fe kur da ka kwanaka gwuza tighina ta toh wahalana khuɓude da buga kur duva imbe mbuladu soki khiɗik kine da bidalkune ndura inbe wahalata kindoma ya babawo ya idume ya bamanga ya shike tsi tsiyam tath tathe yanzu bamango udna ndume udna ki kitak kinda deghan daba siyasa bima intigiɗa kitakur dig ude kinda itar <hesitation> in giɗa kinde kitakul kinda darghan gwuz zai de gwuza daghen da sawalkha gwuze da <hesitation> khub khub yuwe kits kwan t tath tather thena ka pana kinde nduva in roheka role ka kinda tsit tsiyane naken da dighine temaka terekha tera ziya addu'a ziya shike ziya yahene tsa digh gaka tme makinde laran vik kure nnakinde wum da pegendo yanzu diyogho pege ngik ndumo ngik kusarkho ngiga <hesitation> ndu yogho tsitsa tughu ɓana kune nasa tsif udeh natsi ngik khaɗita kinde ziya shike ziya yakhena dagh gaka dagh tare natsa ngik hadin kaaye na sa ava ta khin bi fa. Yanzu tsita <hesitation> vuka makaranta na kino nga ka de mbitsi ne mbitsan makaranta na bi tsamana invinka makaranta ai naka wuro nda gwuzfa tsi tsinabika gidi yarwane lengleng bi tsigh wahalo ndigh wayo sigh yuwe sigh mughe khayo to da wura nkinda da chigo ze wallahi ag rda git gub gudut hano da wuranaka wurakhana khana nga ka da giɗa bi zidi giɗa yirwama in gwuzmana war warkwaɗats kur vuk saan wa da ɗuwa nik sire yarwana khayana ma gu ngirwa da plakindara amma in gwuze ngik fitindo guɗir mitse na fita da gud zarata ko nga na adiginats ko amma yarwana khalak wahala khuɓa kinda tik tatka gurwa khiyarr ka bugwa ka digam da lava in fiti shike da wuro da witgha nuf pegana kure at nagh bika da imtsa yarwa biya fa naka imtsa witgho sabir ziɗa ngiɗa in witgha nake da diga da intsi in witghe ziɗba kits kinde ngiɗe yarwabiya sigh wahala kha sigh wakhala kha makaranta zaro ya engineer bello na doctor gluzhe mani dig tare makaranta ai gomnati tsi mana itr ai invana se makaranta dad se ngik koɓo se bigha zara daman makaranta kuma makaranta mana lawa gomnati invanama da viya ta khana tsa takira take karatu ga zura in gwuze. Ta khra ta tsas ta tsik yajgila amma yakha na ngiɗ yarwano da za da zer tamakaranta ka vaka ndiken ka ziro <hesitation> ah sobi malami khana biyo nuwa zaro to grak dakata nda nuv ya buba gawa ya dighing sukwo da itar malta kinde ai ya ibrahim yao iter tsa malamata kindo a tage kinda karatu tera iwak trare to nda wuro nda witgho zorar da ma da mena karatu itar tera ai da bulalu iter karatu tera amma giɗo yar wino kai tsif tsiyane tath tath ke ye ibrahim hakime in tsiftsiya ya musa abbase nga kur shilge nga nga shil kusk <hesitation> avas kure men godiya kindo a thalko ndigit ma ngik khafa ghayo arkha ngik khafa tsiko amma wurakha kitakul nga ulig dedana ndi nga uf ghaya dagik wahalalsi ka ayya mungode tath tath theno aduwo mbitsa digen da men shawara adats kure nakando da witgha no kindo nagode mungode ter yajgila ɓiko spa